<audio distortion> [chameaux] koa gn'asia rehaky na gny rameva. Gny ahafan'izy io miaina amy gny toera, toera tsy misy rano, tsy misy ala loatsy fa amy tany maiky io, amy desert agny da izy, ah magnino izy ty, gny tombony zao afaky, amy tombony ao afaky miady amy hafanana. De gny magnaraky anizay koa igny trafony igny afaky mitahiry rano. Afaky gny tsy minon-drano agnaty fotoa maharitsy ela be izy fa mananan'anigny avao ahafahany magnampy anazy.